Cuando gnu nip lii kante ndaja kuent kpa jui arit y nda nip ljuu lantajan y avecesnda arua njaun ru lieyet ya nip nda lju nseyet ne chixieyet si ni limi cante ya no mas pa nda njau ya nda ni naguail porque nip limi kante no ms pa nda njau pa ni natu ndiu nda nyiu pik stanjajiñ y nda naguail kjant lanjajiñ asta ke nda lankeje kante porque kiua kueje nip lii bi nkiuamp biu kua nda gama lii kajuai pik kiua takajan nip tsjau linjiujuñk ru kueje nkiuamp kue linjiujuñ kueje nda ma gameje kpius nip amu y riat nda ma aujan y nip tjaap pus aveces nip kuejep porque in balidat liedat nda limiep kante nda kueje nip lme be ya nda lat kajuai kueje ndajamp kueje lme kimiun ma gameje landep skjua beje nda lantajan rimjiet pake kueje nda no narua njan pik kajuai pik nda magameje beje kueje lankeje skjua biu ku nda naguail kuje aveces kit lieyet acuajadat scuela du mjan kueje scamjeet nda lantajanbat pik nda stuje cante nda lme ke ntan beje lakeje. Y porque nda kapius aril nip lii kante kua ane casi mas es capius abai kiu nip lii nkiuamp y bejei cuando arit ya nip lii nis mpa ya nip lii ya nda ma gat kajuai y ya nda lankeje nda lantajan aveces kuent ni lii dame in kuent ntje pa ji njuet scamjet bebu nkuas nda nkuan bebu kjiet o campi nda gadu kjiujan pa que gariu bejei ku cara chjiens cue nteje chiñi ku kimia nda kkiaun lii kjieje ntje pa njuet rimjiet ya chjiet o si no nda alambre kue ya ni biu nda lme ya con ni biu stjuen ya bibiu stjues cajuach y ru rimjiet ya nda lanke ya no lankas nkuan bu nda kuas ya ntje stjuen be ya mas gariu mas cajuch ya no kue lmans ijiaun nda kuaju lpi bi gadu spiin bi gmau stajuesp ijiun y be ya guejel lme lanteje y kue nip lae cante ntajan. Nep sparu iba ckiajan ya nip lii kante cakui ya no ma kueje nda ntajan ya mas ya me ya nip liiau nda ntajan.